Noy kolliranmi e weltare e seho an to nyande e lewru, e duɓol kol dimanomi warti minon ɗo komin bowi e leydi bargu ni ɗo. Min gaɗata fijire iri no lanyi koddiɗi walla no haɓe e nder ciya mauɗe minon kan momin bowi woni neɗɗo to nyande e leuru, e duɓol kol rimanano warti fu sai sai neɗɗo jodo yetta jomirawo muɗum, wada du'ao yetta jomirawo ko waɗani ɗun, nyijo gurna muɗun jautuɗan ko golleje muɗum ko waɗi latiɗi ɗun waɗi dai-dai e golleje ɗe neɗɗol tawe wofin no ɗe ille, jomirawo yafo noɗu waɗino din latiɗi wala dai-dai wala yadai e no yiɗira, latiɗi e no wodi ɗum battino e ɓeyda wattango ɗum hakkilo. ire ɗe e kulle mengaɗaɗa sai neɗɗo heɓa, goɗɗun ko buri yiɗigo ngon to toggore muɗum non, walla bo to nafa non, to hirsamo goɗɗum sai hokka himbe nafa ɗun nyama ɗun welto ɗun yetta jomirawo <hesitation> sai tawa bellebe du waɗi du'au, Alla ɓeydanamu duɓu ɗi barke, kama kuma bakeɗe jutuɗe